खास गरिवरि जैविक तरकारीको अथवा पुराना खालको मल प्रयोग गरिवटी उत्पादन गरिन्या तरकारीको मूल्य वढी हुन्छ। क्याकी तनरो छुट्टो खालको स्वाद हुन्छ। तिनरो उत्पादनले के मौत सम्म कम हुन्छ । तिन स्वास्थ्यकि लेखा निका लै हुनान्। तवै तिनरो मूल्य लै बढी हुन्यो। र यी हमरा स्वास्थ्यकि लेखा फाइ‌दाजनक क्या भया त, भुण्यापाछा तिनमा विकार खालका किटनासक नाई भेटिना। क्याकी विसादि नाइहुनो, पुराना खालको गोवर मल प्रयोग गर्या हुन्छ । र तिनमा स्वादलै फरक खालको हुन्छ, अथवा हेद्द्यौ भुण्यापाछा तनरो स्वाद प्राकृतिक खालको हुन्छ । तिनरो गन्ध फरक खालको हुन्छ, अथवा सुगन्ध फरक खालको हुन्छ, र तसा खेती गद्दाकी अथवा तसा उत्पादन गद्दु भुणेको वातावरणकी लेखा निको हुन्छ । क्याकि तैले वातावरणको गुणस्तर निको गरुन्छ, जलस्रोतलाइ बचाई राखुन्छ,, तसोइ जैविक विभिततालाई बचाइराखुन्छ ।